சுமார் 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹிட்டியர்கள் இப்போது அனடோலியாவில் துருக்கி என்று அழைக்கப்படும் மத்தியப் பகுதியில் ஒரு பேரரசை உருவாக்கினர். அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர். ஹிட்டியர்கள் அதிகாரத்தை இழக்கும் போது ட்ரோஜன் போர் நடந்தது. டிராய் நகரின் இடிபாடுகள் அனடோலியாவில் உள்ள ஹிசார்லிக் நகரில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.துருக்கியின் பண்டைய பெயர், எண்ணற்ற நாகரிகங்களை நடத்தியது. டிராய், அக்காடியன் பேரரசு மற்றும் நியோ-ஹிட்டிட்டுகள் ஆகியவை இப்பகுதியில் இருந்து தோன்றிய சில குறிப்பிடத்தக்கவை.